Xam ne xam naa at yi, ñaar fukki at ak juróom ñeent si laa yam. Kooku su mënta toog suba ba jant bi so, te man gisuma ko walla gisut ma. Su ma gisul dina ma call walla mu send ma voice bocal mn tamit su ma ko gisul dinaa ko send voice bocal walla ma call ko ni ko lu xew si suba ba tay gisuma la. Su fekkee ne am na lu ma dégg, dama sol ddàll bi dem ba si moom ne ko lii nàngam ak nàngam naka lañ koy doxalee, te li ma ko wax sama diggante ak moom lay yam. Moom it lum ma wax sama digganteek moom lu ma dégg jafe-jafe si moom dinaa ko ko wax, dina ko muñ xam ne maa ko ko war a wax. Moom itamit lim ma wax, lum dégg ci man dina ma ko wax, ma xam ni kii moo may génnee fu may war a dugg. Lépp loo xam ni loo xam ni safaan la munutu koo dégg si man jant bi so te waxuñ ma ko. Loolu man itamit munuma koo dégg si moom jant bi so te waxuma ko wax dëgg yàlla. Am na ñaar fukki at ak juróom ñeent waaw.